<hesitation> La carateristica principal dë l'elefant për mi al e la mizüra, al e 'na bestia enorme, al a ün peis enorme, al a d'urìe grusissime, al a 'na proboscide bela lunga, al e 'na buca prulungà e pöi al a le zanne ch'a ven- duvrà për fe dë degli oggetto, cuindi purtrop a rischiu anche l'estinsiun për chel mutìu